بور لانستون نخدم في لارباراسيون تاع لي بورطابل, ايسكو نستمتع فيها ؟ لا, فيها ستراس بزاف, فيها المشاكل بزاف, فيها تكسار الراس بزاف, ماشي حاجة اللي تخدمها و نتا فرحان, مام روندمون تاعها كيما اللي فيه ربح فيه خسارة كبيرة